ما بعرف ماني خبيرة جوالات لكن راح ودي <hesitation> محل الجوال بحكي مع شي حدا بيفهم فيه واكيد راح يفتحلي أياه بأي طريقة كانت منشان أسترجع الأغراظ اللي عليه الصور فيديوز سجل مكالمات بيانات شخصية هذي الشغلات كل هي بتفرق معي.